Iyaa aaye oushikutya ame ondihole eendjokonona ondihole omahokololo ngenge nene owati kutya nandiye peni ohandii koshilongo uganda kashimba wahala okushiiva kutya omolwashike ndina okuhoolola okuya koshilongo uganda odula yomayovi eli avali nomilongo mbali nonande ndali ndina eendjodi dihapu okutalelapo eenele dimwepo unene kondje yoshilongo ondakakwatwa kohokwe kutya efiku limwe lomomafiku ngenge ondina omito nandi katalelepo oshilongo uganda osho shili mewiliko lomushamane yoweri museveni kaguta okwali nee ndamona omito yokulandula omahoololo avo ile efimbo kwali kuna omahoololo momudo womayovi eli avali nomilongo mbali nokwali nee ndakwatwa kohokwe kutya oshilongo eeshi oshilongo shiwa shotete osho ndamonako oshosho kutya uganda oshilongo shimwe hashilokwa odula kaina kutya efimbo lilipipo keshe efimbo otashilokwa iyaa olutivali uganda oshina oihape uganda oshina omabanana uganda oshina oyiimati ovanhu mo uganda ovakuna ngenge nena otolihange uli mo uganda ndee ouna eenghono dokweetapo ongeshefa ouli nawa shaashi otolongo ongeshefa todulu nokutuma oyiimati ei kondje yoshilongo Uganda yoo natango oshina eexuxwa umwe okwahala nee kupula kutya osho oweshimona ngahelipi ove inweendako ove ototi kutya owahala okutalelapo uganda eshi nee ndati kutya okwali ndamona omito yokutala nokumona kutya uganda oshili ngahelipi opena oo ali omuulikwa hoololwa wongudu yo nup mo uganda nokuli ongudu yomilameno oo nokuli ali takendabala opo amone omito atale ngenge tahoololwa yee aninge omupresident woshilongo osho uganda shaashi otati kutya omupresident oo eli koshipundi italongo mouwanawa woshiwana okwali nee hashipenge komalungula ndilandule bobi wine oo eli omuwiliki wongudu yongudu yopapolitika shaashi ngeenge tadi ponele opo peumbo laye mo kampla tayi konele oko takaningila oshongalele shongudu yaye yopapolitika ohalongifa yoo omafano ovanhu vafika puva hamano avali eelikomesho noumota nokuli ko uganda ohakutiwa ou bota bota vavali eelikonima naavali eeli potuwa aapa yee elimo alonda. Okwali nee tashikumwifa shaashi oto hange eshi vadja peumbo laye po kampala oveli nande ono sheendo sheetuwa dafika pomilongo mbali ndee eshi takafika konele oko ena okuya ohakufiki ashike oyeendifo yafika pwiinhe shahala kutya epangelo linya lilimoshilongo olo ashike lina eenghono Inalihala nokupitika aanapolitika vamwepo tava ungaunga nokuninga oyoongi yeengudu dopapolitika voo vakwatafane noshiwana nena okwali nee shapange ohokwe kutya ovanhu vovanhu voko uganda otaamono oixuna ovanhu vomo uganda ohakwatwapo ashike opo uli meumbo loye wanangala yee otakwatwapo kopolifi ile kovanhu veli moikutu veheshiivike kutya ovaapeni tatwalwa konele iheshiivike ovanhu mouganda ngenge otonyane nokupopila epangelo muwinayi ouli moupyakadi shaashi otashikupe kutya mo uganda kamunasha osho hashi ufanwa kutya oudemocry ito dulu okupopyasha tonyane epangelo nena otasheeta umangwepo ove ukale uli moupyakadi nokwali nee shadjalekange onyati shashi oushikutya nena omunhu owaudu nai ohashikudjaleke onyati ondahala ndiyeko naame napamwe yoo ndikaninge elunduluko omulumenhu oo eliko talwile ovanhu otapenge omukumo omulumenhu oo eliko talwile ovanhu ee nande namone oixuna nande nadengwe nande namangwepo nande natulwe modolongo yomeumbo ee natango okwadjala onyati kutya yee itamwena yee itaxulifapo eshi ena okuninga omanga epangelo eli liliko talikolonyeke oshiwana sha uganda inalidjako koshipundi shaashi ngenge owatale nee efimbo olo nee efimbo nokuli lo colona ovanhu otaaholola ndee mo uganda efimbo limwe ovanhu ava kalelapo omahoololo otaadengwa Moukwatya ou kutya hayoou nee tahoololifa ile akalelapo ongudu yaye eshi kutya ponele ngenge opena omahooloo opena ngoo ovakalelipo okwakalelapo ongudu ya a ou okwa kalelapo ongudu ya b nene oanhu ovo ohapadulu okuuya ovakwaita ndee tevadenge ile ponele opo vevakufepo ndee tamangwapo noshapange nee ohokwe kutya efikulimwe ee naame nandiye mo uganda ndika popye ewilange luudikeko ndika popile ova uganda napamwe tashi lunduluka osho nee kutya monghalamwenyo ohanditi nee kutya efikulimwe ondahala ndikii yandjele aa uganda molwo oukwatya omu veli shoo osho kutya ondahala shoo osho nee kutya ondahala efikulimwe ndiye mo uganda nokupula kutya hano eshi handi mono komalungula eshi handi mono ngee handi tale osho tuu shoshili ile napamwe oinima ei oipupulu nonghee oshapange natango omito nditale ovatoolinghundana vokoshilongo osho uganda taamono oixuna taadengwa omanga veli taalongo oilonga yavo ame naame omanga nee omutoolinghundana osha djalekange nee onyati ondahala ndiyeko ame ndivapule kutya hano oshike shemutwa omukumo muli moupyakadi tamutoola eenghundana ndee otamudengwa ndee otamu mangwapo maala natango otamutwikile komesho shoo osho nee kutya naame fikulimwe ondahala ndiye mo uganda napamwe naame handi kaninga ependa ame ndidjeko yoo ndadjala onyati ile fikulimwe nikaninge nokuli omukalimo womo uganda kutya natumoneni oixuna pamwe atusheni ova africa atusheni ova bantu